Gaɓa nungka yel diɓo ning labele vuko, da nuŋ tanghe ti yel diɓo <noise> vuko gaɓa nin labana nin keɓenan kini ti jam tolo ɓakawa yunzu ɓon keɓe kiɓo teti nwa nwa nwa dumɓo, yel diɓo nin enghe gaban eng lo lo nii nin tele ni twi ko da da den kon da tuŋrung tinin twina ɓani ko bi fa twina pirit nin yilli nin yara nungna nin yara nu to ɓani shara de nin shara da gaɓe ni kobi shara de nin bi nunghi nin bi nunghi nu ni piɓi ten lua nin pib lue ni bale ten me nin bamen lua, ni pili ten gaɓe, ni kolen da mee kwe mee ka tuka ara mee ka lueɓo ɓanin nyima na, ni lubye ar tal de ni lub ye ar kaa ka de, ɓani ys jobshe ko ɓani shake ni ɓani wune she ɓani yima shina ko ɓanin fa pip ɓani nang meen furi mee ka lue nanfa furi nu ɓani yilli ten gaɓe, ni kolen lue Nin kolen lue ni takale ten lwan <noise> bi lwakwe gaban ɗwi mo wili gabe ka ɗwili ka mare da temmi men lona koyo mowinna ka ɗwi na urna vurum! da tem, tem kana vurumrin ɗee mo wi gaɓe, monyi mon ɗe yiili ten temet, mon yilli temet mo, ya ɗelle yilli ye ɗee, mo ya shingling de ɓa yo ya yonan kayo, ni nyaka ar gbere yan nyaka ar gbere nan fa ɗwili kwe, yan nyaka ar gbere, yiya twalen lue ya pi kaɓut ya berende, ya yo yo yo gberekwe ɗwiling de uri nan de to numo pili temetɗi a yilli ya shingli mon nelena kamo ɓale mwa nena nuŋ shi gong mon fabi ba gaɓa, mon terena, mo manghena nwe ti kumi, ɓa bale ten mee a ɗe nungka mo ne nungshe a job she a bale lolue, mo bale mee nu, Mo nyaka nungne nungshina, mon nyaka mee, nung ne nung she mo bale mo kolen lue nan ɗwi ɗwi mon lamashe, nan ɗwi ɗwi mo lamashe, ne nan fa ɗwili kwenu mo tere mo pili ɓaka jan gele mo yilli ten <hesitation> temet mo ko yorgo, mo pili yorgo mo, mwa lamale she mo pili ten yorgo mo ɗele mon shing daye ɗee, piten yorgomo ɗele ye nungshe, mon kole ten kole loki kowaiya, kamo foline ɗee yelka ya folini ɗee mo folni kini, kiya kaya tanghe dadit ya tanghe kiya, takaka uli mo mangle ti da temi, veen tara ya dwi ten she, kwen yanda kabon bale gaba